Té nguena an kingui he xhonaxá, ana arroz té na inino xakana xhin nruchí, xhin nruchi hó mini arroz ko nakada nguano arroz kuixhi té, xon ta ininá kó unkata ini nana kana xhin nruchí.